Or lëꞌ minndoꞌ xlaꞌn gwiy lo tele pues xnená lo minndoꞌ kwzën be lë control y zob numero nonga gol kiꞌts guꞌn xna rojo, dzekna lëꞌ minndoꞌ xkitsëwu o biꞌltsa ba kanal sdzaꞌl ldoꞌ minndoꞌ pues xnená lo minndoꞌ kiꞌts numero sinco o siete depende ba kanal sdzaꞌl ldoꞌ minndoꞌ, dzekna lëꞌ minndoꞌ xkiꞌts gunu pues lëꞌ guꞌn sdzaꞌl ldoꞌ minndoꞌ xienlaga.